انا عارفة ان انهاردة كان يوم صعب عندك اوى فى الشغل, بس معلش دايما بيبقى فى ايام صعبة كدا بس انت قدها وهتعرف ان انت تتخطى المشكلة دى <hesitation> وانا عارفة ان انت هتعرف تتعامل معاها ازاى وتحلها